अगर मैं हवाई जहाज में हूं और गलती से दूसरे सीट पर बैठ गया हूं, तो सबसे पहले अपनी सीट को एयर होस्टेस की सहायता से खोजूंगा। फिर, जिस सीट पर बैठा हूं, उस व्यक्ति से ज्यादा बात न करते हुए, उनसे माफी मांगूंगा।